Cwii casaa machꞌeeyoꞌ catquiaaꞌyoꞌ ñequio nꞌoomjneiⁿ, ñequio jnda̱ sa̱a̱ mꞌaⁿ wendyee nnom asaa na tjachuiiꞌ ljoꞌ na mawilꞌueeꞌñeyoꞌ chaꞌ na casaa nchꞌue juuyoꞌ nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñeyoꞌ nomntsaa, liaantsaa chaꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaayoꞌ catquiaaꞌyoꞌ ndoꞌ mati cantsaa cwiwilꞌueeꞌndyeyoꞌ tsmaⁿ, nꞌoomjneiⁿ, jnda̱ chaꞌ na cwilꞌayoꞌ catquiaayoꞌ.